Фарҳанги Британия омезиши анъана ва муосирист. Шоҳигарии онҳо, адабиёти классикӣ ва театр мисли Шекспир дар ҷаҳон маъруф аст. Чойнӯшии зӯҳр ва мусиқии рок аз бахшҳои шинохтаи фарҳанги онҳост. Ҷашнҳои монанди Рӯзи шоҳ ва Мавлуди Исо хеле муҳим мебошанд.